الكلب عادة يحتاج يمارس التمارين يوميا لمدة ثلاثين دقيقة إلى ساعة، لكن هذا الشيء يعتمد على نوع الكلب وعمره ومستوى نشاطه، وبعض الكلاب الصغيرة والكسولة يمكن يكفيها ثلاثين دقيقة أما الكلاب الكبيرة والنشيطة تحتاج أكثر يمكن ساعة أو حتى ساعتين باليوم ، المهم أنه يحصل على تمرين كافي عشان يظل بصحة ونشاط.